عشان أحضر سلطة فواكه، أجيب تفاح، مانجو، فراولة، كيوي <hesitation> أجيب موز، برتقال، أجيب كل أنواع الفواكه اللي أنا أفضلها حتى بطيخ، أي فواكه أنا أفضلها، أنظفها وأغسلها وأجشر اللي محتاج إنه يتجشر، وأجطعها على يعني كذا جطع صغيرة، ممكن أظيف لها مثلا عصير المانجو، أظيف لها شوية كريمة أو آيس كريم، وبس كذا صارت جاهزة.